jadi ma sesera mane ma fungsi kai ngoe terutama nako wola ikia imagurahe manege harus jo harus wositebini de wola wosi tebini manege aje kia wolega wola i ngarumu uwa aje wo tebini uwa uwa sokomanege tapi wo wola wosi tebini manege terutama wutu ino okia uwut ino mane nako okia woma idu womomikino manege harus wola wosi tebini agar manga kesehatan manege iterjaga de nyawa jo suwutino lo jo rasa nyaman karna wola manege itebinoka de nako sesesara manege ma kia kai ngoe terutama <hesitation> sesesara dari igono ma soka ino daluku ma soka ino de kia toko oka oke baik mungkin sokomanege.